ഹാട് ആയ്ര് ബലുനു പംഡായിംകു ഉഞ്ജി മല്ല ബന്നദ ബലുനു। ഹോഗെ, ബൊക്ക, ഉരിയുന, ബിംകിദ, ശബ്ദ, ബൊക്ക നിധാനവാദ ആകാശദ ദേലുന ഉഞ്ജി അദ്ബുത അനുഗവനു। നിനപ്പേസാവന്നു। ഹാട് ആയ്ര് ബലുനുദു വാതാവരണ ശാംതവാദിപ്പുളു। ഹിര്തുഹൂംഡ സുംദരവാദിന ദ്രുഷ്യനു തൂവലി। വിഷേഷവാദു ബൊല്പല്പുഗെ ഇജിന്ന ബയാഡ ഹാരണ്ഡ ബാരി ശോകിപ്പനു। ഉന്നു പ്രവാസിരെഗു അത്യംത്ത രോമാംചക്ക ഉകാ നിനപുദി ദിപിന അനുഭാവ കൊര്പുനു।